'Ngo rasun ranj sun toj ngwii chana chuhua tukua unj, rruhua ran baj nej min kasiti si rruhuaj ni riki niko nin' rruhua nej rasun ranj sun nej, kasiti kasiti cha ranj sun nej riki chuj ranj sun nej riki 'ngo sopa, ranj sun nej riki nne ranj sun nej ñan 'hiaj nej 'ngo ni'hiaj, ta ba maan riki 'ngo rasun ni bé ninanj nin' kasiti cha unj, bé ta ba ranj sun nej tnamin chakáj toj sani sé riki 'ngo taran'anj sta ranj sun nin' rruhua nej min tnamin chakáj, sani bé si ranj sun nin' rruhua nej riki chiñánj min toj min kasiti cha, ta ba maan riki 'ngo taran nej nihia ni bé ninaj nin' kasiti nabij kasiti 'hiaj nej, ni si bé ta min ranj sun nej ranj sun ne' nikan' ranj sun nej ti'nin ranj sun nej, 'ngo taran' nej heabi 'ngo taran' nej kwi bé ninanj kasiti ranj sun nej, kasiti cha 'ngo si kwenta bé si ranj sun nej riki 'ngo 'ngo un 'ngo sopa riki 'ngo chu, riki 'ngo nne taj si riki a'ngo 'ngo riñan 'ngo kwej cha unj, ñan nari'ij cha unj bé kasiti arij nej bé ninanj kasiti ranj sunj nej, nitaj a'ngo a'ngo riñan rasun si kiran sun nej tnami si bé ninanj kasiti ranj sun nej, riki chu nej sopa nej nihia nej riki 'ngo taran'anj bé ta min cha unj, chiñán unj bé ninanj kasiti ranj suun bé ninanj kasiti ranj sun kwi chana rruhua kosina.